Pues met'skë dun ajtyë tu'uk penbë y tu'uk bi'i nä jotkëkpë je'e jotkëkpë jech je'e nyaj tum koch xëjk ji'ib ka'ay y je'e penbë ko'o t'sedyut bi'i tijatyë dun adyun ji'ib ëch dun kuwa'atëy este jadunch dun nyajtun.